Шустани тирезаҳо кори содда нест, вале каме диққат талаб мекунад. Аввал бояд аз рамка ва па- панҷараи тиреза сар кард чанг ва хоки дар гӯшаҳо ҷамъшударо бо латта ё чанггирак тоза мекунем. Баъд мо омода мешавем, ки шишаи тирезаро бишӯем. Барои ин ё обу собун ё моеъи махсус барои тиреза истифода мекунем.